Mme ja abib anege, ime ren enwe ikoh onu ugaha enye, isi inep-inep, jagaha ka-ke ime-ren, wi demi-dem ashin, amor onorum gba kuba afu aje kubo ane-wana ure wor irome mmi wor nne aje igben duma mme aje abib aneghe gba ikundo wor umeh, isi ime-ren ame idem-idem before ga-anim nne agboroh oru woh inne-enye, isiidem-idem, igaha inep-inep ashiga anege, den ashiga anege ago ah aje usor ke igben nne weh aje usack onor ke ren onor ke igben nne weh aje usack onor ke ren onor then agurame asa mme ago gam ge mbiakpan mmageh ubaghara, mmeh akiba imeren enwe abib, atte otu ewe ere nang, mme asa, onor mme ashini mme, mme abba asame mme awor, akiba iye yene inep-inep, igbai-gbai gami ere, kuboh gba-nna aje usor ameh. gba nne geh onurum. gbe nna geh orne-wana mme nge igama urume, nge igam inuck ku ugbahara. erem oven igaha oven wor asuno irem ke mbiakpan, asuno ire ge ubaghara, inem-nne awor onor agbono nsort abib mme isangha-isangha ashiha before akiba, wor oven wor ari gam inuck ke ubaghara, nwame eh ge wanni mbiakpan agam anuck, ugbaghara agam anuck mme sughuren, sughuren ebon, wor nge ari igam inuck amin me ubaghara. Ari igbai-gbai igam, ngwe ayene mme mma anim wor nge agene mme awor, mme igaha uwaka anor wor ku ubaghara, nge igam inuck oven igbi mma jeni onor whonu uguma unege asa-mme mwonor ukende mme oven ari sune ke ubaghara ke otu-igaha otu, ke obio onor ke onor odum, ari isune ene-nep gam ge ugbaghara, onor mma gwoni ugem eyeha adorn gam gu ubaghara uguhu-meh ago gbang gurume ke eguni sughuren, mme opven nwe ndege esa-sa, mbiakpan mme ubaghara arigood mme oven jeni, ari enuck nna ugume irem ari good ke jeni, ari igbai-gbai igam, oven igaha oven sughuren nnifed ari mme edunck, igbaha ari mme izome gam ke ubaghara mme nge ari igame ugubu unug enh biakpan mme ugaghara ari idan emon jeni ubaghara evuroh ari idan emon jeni, ari emon ivai ugam irem ikpa bua-bu gba arear fufu ameh, abba avu- fu nni ikpa ari ubaghara ari sjhin gba nne uwem, mme unurum oh, mme ene wana ojh arishi gba nne uwem. so onor mma gwoni wi igam igbai-bai ku ubaghara ure dunurume, mme enewana, mme obionor, mme odum mme-nge ari igam inuck gameh, sughuren ndewor iye iyourgur nne igbem wor gba nte je asisod, nde iso-orock ke emon mbiakpan gameh nne yene ubaghara mme mbiakpan ari ereme oven geh jeni

Nwe nde-amin nde iso-orock ke ushiam, nsani nne sughuren ukpaha izome uye onor uga onor ku ubaghara, ishie edung onor uga onor ku ubaghara ene-nep ku ubaghara mmi gaha oven wor ari sun-nor gam ge anor eyen sughuren ngu iton ari kpor-kpork iqui-guhure onor mma gwoni areme ke eto-toh, eto-toh mma gwoni iqui rume gam kuubaghara mme oven ndi gbem onh sughuren. nne je ereme nna, sughuren egbi urebe ukum ukah, ngimi ikom idebeh agim, ereme ke ere-rem. ke efia wanni mme ikoi-bashi anor kpor-kpork arear ge ije ikoi-bashi, anor good mme anor ikoi-bashi gam ke eyoi mbiakpan, onor wor uru ikoi-bashi ure, irem sughuren ire iyen ari gee esen ke du-igaha otu, efiare mma edunk, ugbaghara izome uye ari gam ku ubaghara gam ge eyoi mbiakpan wor ovene ndege ese-sa, nne wor oven ire gam gu ubaghara, ari tod ke isunne, ari sunor ene-nep aonor kpor-kpork gba onor ugaha onor mma wu kubu-kuba gba onor ugaha onor mma wu kuba-kuba ufu, mma mumma mme ari esunor ene-nep, onor uga onor mme oven sughuren imangi isack mbiakpan unime mme ayen ene-nep aye onor ugaha onor.